साउथ कोरिया म प्रमुख पाक शैली होएल चावल, सब्जी, समुद्री खाना अउ मांस। समुद्री खाना एमन ज्यादा खाथे। एमन के ज्यादातर खाना अउ। शैली चावल म बटे होइस हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।